होटल मा कमरा बुक कनु कुनै। सबसे पैली हमथै होटल चुन चैणू चा। आनलाईन खूजण पैली। फिर सुविधा दिखण पैली। क्या क्या सुविधा छन। फिर कीमत पता कन। होटल बारे मा वैवसाइट पर चैक कन। आनलाइन या ओटटी से कै सकदा। ईमेल संपर्क कन।